﻿Ekibuuzo eki kiri kumbuuza enyamiishwa eyi ndasingayo kukunda nkanyowe, enyamiishwa nadukunda enyamiishwa nyingi kwonka erazisingayo zoona, n'embwa habwemigasho nyingi ezi erakora. Embwa erayamba kukuuma eka, erayamba kukuuma amatungo, buri kimwe kyoona ekiraba kiri omuka erakikuuma kandi eka eraba erimu embwa abashuma tibakaazayo munonga kuza kwiiba, embwa niyo nyamiishwa erakumanya ekakora eki wagigambira kandi eka- ekakukuratira, embwa erereembeera n'abaana, embwa erakora ebintu bingi. Mbwenu kurugiirira ebyo byoona ebi erakora, nyowe nkareeba embwa eri enyamiishwa eyi naasingireyo kukunda munyamiishwa zoona.